وكأول مرة نجرب إني نخدم والكل, و <hesitation> خدمت مرا, ثلاثة أيام في بوتي, تعبت عالآخر, و <hesitation> دون, واستمتعت مش مستمتعتش الحق, أما ياسر فيها تعب, لذا, أنا أفضل الخدما متاعي لأانا نعملها توا, خير برشا من هكيكا.